Ave, no me quea mu craru si la lechi de cabra o d'oveja sonin soponimientus o si soponimientus quieris izil cosas d'essas que l'izin lechi d'avena, d'amendra o d'arrós i que, güenu, sonin más bebías que veramenti lechi, porque lechi es lo que sal delas hembras delos mamíferus. Paquí, por mé de tolos quesus que tenemus pos semus muchu de lechi de vaca, d'oveja i de cabra. I crúa, craru, porque assina los quesus sonin abondu más saborosus.